A <hesitation> ny fotoagna laniko amin'ny fijerevagna tambajotra sosialy a, agnatin'ny andro raika aho zao a dia mahavita ma- <hesitation> mijery indroy. Dia agnatin'ny, amin'ny voalohany aho a dia eo mahatratra amin'ny <hesitation> adiny iray eo na adiny iray sasany mahery eo aho mijery amin'ny voalohany dia mijanona ekany ndraika aho zay. Dia ôtran'izay koa ny ataoko amin'ny fagnanovako anazy faharoa igny.